أه طبعاً هأحب إن أنا أسافر الفضاء عشان أشوف <hesitation> الكواكب التانية فيه حد عايش فيها ولا لأ؟ <hesitation> وأقدر أشوف الأرض من برا عاملة إزاي؟ وأشوف منظر <hesitation> الشمس <hesitation> والقمر <hesitation> وكده.